Tonngoode woore walla limaro wo- ngootum <hesitation> <noise> ko limaro non kolloowo walla tonngoode kolloore semmbe e tiiɗal, <hesitation> e baawal. Ngam so a raari kala ardiiɗo fuu gooto, sabu Allaahu ko gooto. Nden to a raari <hesitation> kala ko wonaa ngootum fuu so woodi ko luuti-ɗum.